ब्लेंडर एक अइसन यंत्र हो जेकर उपयोग किचन में बहुत ढेर कइल जात बा। ब्लेंडर के नाम से ही पता चलेला कि एकर उपयोग कउनो चीज़ी के बढिया से मिलावे खातिर कइल जाला। दही मथे खातिर भी बहुत लोग ब्लेंडर के इस्तेमाल करेले। एकर प्रयोग मक्खन बनावे, केक बनावे और बहुत चीज़ बनावे खातिर कइल जाला।